ن <noise> انفضل نخدم خمس ايام بالاسبوع لمدة ثلاث ساعات و منخدمش نهار فالجمعه على خاطر <hesitation> كي تقعد ثلاثه و لا اريع أيام معندك متعمل تحس بروحك مكش بروديكتيف فالحياه باغ كونخ حتى وكان تبدا ساعه في نهار في نهار انك خرجت و قدمت حاجه دونك تحس بروحك راضي حتى باش كي تمشي ترمي راسك على لمخده باش ترقد